Isho kasha kwarua mashoma kwele wiv vukwedeve fuyamara futwe sisa fisha wo mwanagaza fanusa pwamesisa kwanusa mbosi nde msuru funameso na nameso nailia mzo bazi huduma ya vamo vututwe tungoya mda wa yaima fwivo kasha